तत्वनिष्ट हो शब्द चित्तलो झाल्यार माका माझा बाबा याद जाता। कित्याक मंटल्यार तो हासलो माणिस जो केन्नाच फट मारुंक ना। आनी कोणाक फटोंग ना आपल्या बार्या मार्गार रावलो आनी बरो माणूस्या पाशेन रावलो।